﻿Munɗane jamanca kata sawana mala bayani akata sawaba sawana kuwa ɗitau nɗenekaya kame waɗi ɡiɗi zare a mbulatau shaɗka shaɗkaya se yita beni yinti benɡiɗi marayi yihni bulam ko di 'yane raka akai na fatebai se ɗa sa ɗon na ɗiyai saboka akata iko matala ɗin ɗai ma mayata iko matala bayfa <hesitation> me ɡaɡara ɡanamey amma ɗai akata iko matala laukeka halitta hni kuma lauka ka ɡita manɗ yarteka waɗai hni ɗitan nɗaɡai foreta tina waɗai aɡida i shaɗka -shaɗka 'ya ko rayine raka akata biti nafate bai saboka ɡȉɗaȉ nacawese rayima dukkarayi saboka ɡiɗai ɗum arayuwa mau sawana ɗita sawana a akatatau iko hni nɗenekaya me fateka ka mbulatau a'a fetekau kabo tau ɗumke mumentabai sai tala burba tala burba 'yaka halitta manɗi mekadama ɗitau ɡiɗtama aduniya kaba mandi shat aka a insa bai ditau kamenmandi shata insababa ta miya shataka insaka kaibai kaf aduniya sawana kan kakaibai don lewe masawana ditadai halittama tala burbane dum momenta yadda ekabai amma yadda menma mbula tai ɗau maɗe zare zarene ko miyare ansedai na mbulatau dauka meni na markaya nafake namarkaya nafate na dama shadubi shadubi dikau ka tikama karaninabi se ka kali cawawa fuska tikau nenge ya sai da kyar. ﻿Saboka <hesitation> rayi rakama nana dukwa karayi ɗiya rakaya nana saka ɗonni menɗai babaka hardai na cawanniya nasak ɗonni saboka ɡiɗai ɗitau halittai ami saidai tala burba baya kaba mentau halittai ami bai ɗai ante sinta sawana sawana kuma ɗitau ndenekau na damaya bo benkamase feka mentau fasikaya se ka shirti shirtini kayadda ka'yabai kayaɗɗa kareto beni bay inkada kareta benikuwa dole na kuma a zukau luffun kamenati men manɗi kayina saboka ɡidai rayuwai lauke ka ita muni sawa nan ɗai se ɗai tame baya nau kawaɗi nna halitta ita mutabai ɗon halattatau ɡaskiya muta ɗakai ɡaɗaka kawa <hesitation> ɗita dakaifa intama laukebai don ɗitau waɗai nala ta shaɗ metau shadukwarta ndetu melante akata kwarai taimetau kawai causakaya na cawase kuwa naꙁawa nana ndetu sanani saboka ɡiɗai rayuwai mutau daɡu kama yeke don a'akata iko matala burba batame tikaɗa samen taka sawana eka kaza riwau miyayi tinata kaza riwau said aka naite na imfutame.